Ca pecam jate cuando ʉ chiczaŋ ʉn chi ʉn amʉjwam ca hora ca hora pi tujanʉmpa yʉpʉ mesjʉ yʉpʉ mesjʉ noviembre, octubre pi tuj y ney ca'sa ca jentetʉgay cafey tucpa hʉy wʉtʉ ca tuj y nʉʉ cap cafey tucpa hʉy wʉtʉ pe yei yʉpʉ tiempu de yʉpʉ temporada ya cambiachʉcʉ ye tiempu yamaam tuj puru jama y casi wam min tzʉcmusam yacti ye gentetʉg yujpa mayʉ pʉj wa chiʉam bieŋ cay mʉk y sʉk pues ca sʉc shi tʉdavia tʉmajpa cuando ʉm yʉspa cuando ʉm nipa algu ca sʉk wa tʉcʉya y ca mʉk pues este yec yʉpʉ yʉpʉ tiempu casi wa chiʉam porque wa tujamʉjaam nʉcsam ye tiempu ya cambiachʉcʉ wat como ca pecam jate ca pecam jate pi tujanʉmpa yeg wa tujanʉjaam